تفریحی قۭمَت فراہم کرنہٕ خٲطرٕ چھُ کھیلَن پٮ۪ٹھ لۄکچہِ رقمَس پٮ۪ٹھ شرط لگاوُن ٹھیٖک۔ توتہِ چھُ نشہِ ہُنٛد واریاہ خطرٕ تہٕ زیادٕ تر لوٗکھ ہٮ۪کَن پنٕنۍ پونٛسہٕ کُنہِ جایہِ بہتر پٲٹھۍ خرچ کٔرِتھ۔ لوٗکھ چھِ واریٛاہ زِیٛادٕ شرط لگاوان تہٕ پنُن بینک رول صحیح پٲٹھۍ چھُنہٕ چلاوان۔